Prifirissi viaggiari cu l’amici chiuttostu ca sulu pirchì viaggiari cu l’amici renni ogni spirienza chiù divirtenti. Si creanu ricordi assemi ca fannu divintari forti li lijami tra nuatri. Ci si senti chiù sicuri e aiutati nta novi situazioni. Li dicisioni sunnu chiù facili quannu si pigghianu in cumpagnia.